أحب الطبح لأنه يخليني أبدع وأجرب نكهات يديدة وأحس براحة، لما أشوف الناس مستمتعين بالأكل اللي أنا أسويه، الطبخ بالنسبة لي مش مجرد إعداد طعام هو فن وتجربة تجمع الأهل والأصدجاء حول مائدة واحدة، الأكل لكل الأوجات.